Yambo plancha vaera yande rɨmbiao reta, jaeko tenonde ñanoita mopetï plancha, jakuta, oime amogue tatapɨipe jare corrientepe ombo funcionava, yamboyeapa kavita yande rɨmbɨao, linea guinoiarupi, jukuari ikavi opɨta vaera